Ti'chutu yó tá. nreiti ta kichin ñati ta. tinti tiyoto ta tina yó chi yianti, ta ngua ngua xatanto xhin ti'chutu, taxhiruti inga kiti inga vée, ta xanoti ini vée xanrá, kitijan ta ne tanti tu tá. xhinruti kiti tati ta ngua ti tina yó ta xaniti ti'chutu ngua nevatanti.